Narↄ di se gaan fɛ ima tsees ni nkↄs ama zeng. A sok ni kufɛn abolosh zak atut ana imi ma tsees na narↄ gaan. Ima dorok azeng ima tseng na onitsha, tseng in tsin rɛs ares azↄng na onitsha. Ima nↄ na delta, in tseng inye kyɛng e zↄng a ba na delta. ima tseng e zↄng na kogi state. Ima nↄ na abuja ira ikyɛng e zↄng, na abuja, na ma nↄng ni ni nkↄs e nang, in tseng ira kyɛng e zↄng na kogi state. Ima nↄ na abuja ira ikyɛng e zↄng na abuja, na ma nↄng ni nkↄs e nang ima nↄ na nasarawa in tseng ira kyɛng e. A-na nↄng aba ima nↄ na narↄ kyↄn dɛ ima tseng na okene iki kak di sok zak azↄng in tsin ra ikyɛng e zↄng na okene. Ima tin bɛ-ɛ-ima nↄ na naↄ kyↄn dɛ a-azeng bakat ni iyit azeng ba. Imi ma nↄ na jos south in tseng ira ikyɛng e zↄng. Abining in mi nnon in se zↄng, kubɛ min ma inne zↄng ne, ima nↄ ze na barkin ladi ira ikyɛng e. Nek a-e-azↄng e ne fɛ ayet a local government a fiit fi in rasyit nkyↄrↄke zↄng. Ima nↄ azↄng aba ni nkↄs nang. A, azeng e ba mi ma wuruk yiyik awo imi ma nↄ na narↄ bafɛ-bakat azeng ni nkↄs nang fɛ ɛ-na kyem faa na ngma-ngma azeng awo. Narↄ fɛ na se zeng, ima dorok azeng. Ima nↄ aze na kaduna, ima nↄ na mangu ni nkↄs nang ba ima fↄↄn ni kunↄ min azↄng awo. Ima dook a zeng na ares in tseng e in tsin rɛp ares na benin, nek ɛ-ares ↄng fi in kas yit azeng, iyit turung yit ina zeng ni in tsees it na narↄkɛ na yↄng ni in tsi nin rɛs yit banet e. so ima nↄ azↄng in tsin rɛp aes a-agↄng fi iyit tuung yit azeng narↄ yit, nek iyit yet yit banet ikas. In kas yit nkyↄrↄk gaan, ki in kap yit nkyↄrↄk ↄng ni in turung yit ina ni in tsees yit e ni in tsin rɛs yit banet e. Ima nↄ na benue, ba in fↄↄn ni nↄ benue awo. Niku fɛn kufɛ bolosh, ima nↄ na benue in tsin ra kyɛnge zↄng na otukpo. In tsin ra kyɛng e na ma nↄng in tin bɛ ɛ nari. A azↄng e m yↄng ima nↄↄs na na ban narↄ na bane bakat azeng nɛ-nɛ-narↄng fi in di se yit na banet yit azeng. Ima nↄ aze na bak kafɛ jos east i tsin ra ikyɛng e zↄng imi na banet ↄng fɛ ba se bafɛ a jos east a zↄng aba. Nek imi yet anet fi in shim kutseet, anet fɛ kuma in shim isosok na banet bakat nin foos na banet, nin sɛ aza, nin sɛ aza nↄng imi ma ice min, in di nan ok ice min aba. Narↄ di se ba naban-nabane fi ima nↄↄs a zeng bakat. iyↄng ni re yↄng in ne na jos north in tsira kyɛng e, in tseng ishan ikyɛng e zↄng in tsin ra ide ba. In tsin ra ide ba ni nkↄs ama zeng aba. Inↄ na-ire meng ngma na jos north in di nↄ zↄng na ecwa headquaters in tseng ira ikyɛng e azↄng na ecwa headquaters. So nkyↄrↄk, narↄ di se gaan fi imi ma nↄↄs ni nkↄs nang. Ima nↄ na riyom in tseng ira ikyɛng e zↄng aba. A-banet in se zↄng na riyom fi in tseng in tsin ka ba di ni nkↄs e nang aba. Narↄ di se gaan in da kyem in tas ina ngma-ngma nayↄng fi ima nↄↄs ni nkↄs nang awo. Ima nↄↄs na narↄ gaan azↄng in da kyem in fi ima nↄↄs nanarↄng ni fɛn, ni kufɛn kang.